Une ndilumanyire ukuta ikinu jistewi isikenda umnuki makasi. Musile ikenge <noise> <hesitation> mujile, ili liva vatie likili, ili- livikuli likilili livaha lilinimilomo vivaha kweli. <noise> Ingosi jajene, wuna jivie jinkundu, jivie mbalasu, jekundu mbalasu, mlibaha sana nditamile sana, umteru uku, dyakavonaka mmakasi mulya, mmakasi mula ungala samwe kidoko, unkede mutumbwe wuna vile ukutovile, ndisama pasi, kwahiyo lilenga ba upuki upulipuve, uvona iliapa vilisivile ibwike bavukendi. Kwahiyo twi tukitaidi sana ukukenda vunonu mmakasi mulya, nukulola, isisiki, mukalimu mmakasi pala, akene po- pulu pakilo, kyo mwilumbukasa, pamunyi, wunakabie kaviki isingo <noise> pakibiki, kikotera ulutsuvi, ndyadotile ijingi isiku, ndikavone ilyo likotera ulusugu, <noise> ndiba ndikibatuke tukava vaviri, <noise> tuvi tuvie ndikata ijangu, bia lola pala kinuki kira matukavone amavuvusi kadekile pala tutie ipangi jisu, <noise> ujangu akabea akakubukula unkila kulya, <hesitation> jivi ikitwika namwene. Akawa pasi, ijene kumbe jisitwike, uvujihunga kukyanya, jikatasi jikinukiki imikave imepo jipulile kunsana kuno ukile ukaisise kuli.